.<...>Maromaro zany ñy biby milaly tratra: -Ao ñy voay, ñy dangalia, ñ'androngo, ñy sokaky; sokakio misy karazany telo: misy ñy sokaky an-dranomamy, an-dranomasina, misy koa ñy sokaky an-tany etoy; ao ñy bibilava zay: bibilav'eo misy ñy do, misy ñy marolongo, misy ñy lapata; misy koaaa ñy holitsy..<koliro>